هو الفن يعني المفروض انه يحسن المجتمع اذا كان فن هادف اذا كان يعني واعي الناس الي ديقدموه ناس مثقفة بس حاليا لا حاليا الفن يعني نحو انحدار مديسيد مديفيد المجتمع بالعكس ديسيء الها خاصة الاغاني المسلسلات الي الي دبلجوها الي ما الها اصلا اي علاقة بالمجتمع العربي